Nuña platillo yinai ndi'ó jun prepara kachichi nandeka, enre ndame jun salsa de chicharrón chenra ndame salsa de chicharron chí uun ku va'a, yuteñaya ndakaché ndame salsa de chicharron keno ndinda jenrá kenu juni takeña keno ka kenre kancheke ni he salten ndaduke kanava'a ne cha ndamié ya'á ngannini ya'á ña'a yimie ya'á ikui keko salsa verde kayo'o yuya ya'á yichí keko keno kava'a chakeni nujun salten kekua salsa de chicharron ke kuei iñpa na kuu kuanda ko yinga yiniña ke kuan innguiña ñenrago inya'a chí nojan udiku'a chi kuii nana xhi ihó yuu tangua yee nama chi ihó ndaguan ndakuña inka chí niuyii ona indió china i in salsa de chicharro kuña ndichiu uun ndaku ndutenai nguachi kuenta yuchininka, chinuxhi nguu kuu kanda ndio ku kada nguan en salsa de chicharrón.